E magnano akory aby asika aby rô da tongasoa aby amty raha nofangia ty sy raha ino ma izy ty f'da gne hagnano an'ity fety tragno zash isika sy raha ho hany lava gne kora fa da samy magnamboara gne metimety aminazy.